<hesitation> Ya misy sakafo zao tena sy aiko si mahandro ananjy a <hesitation> ohatra hoe <hesitation> ravinsogno, ravinsogna sady zah zany mbola sy ary nahandro a de mbola sy aiko ko mahandro ananjy nefany izy mbola mila enarana satria lasa mangidy izy avy akeo raha ohatra ka hoe olona mangidy tagnana mahandro ananjy de zany hoe <hesitation> mbola tokony ianarana ananjy hoe karaha ako- atao karakory am'zay iny mba sy mampagidy ananjy.